Ƙoƙo ye min ti min ti liin gappo ti goji ma maa gbanna ar gappari ye kan gogloro in dushina maa dushsha gappa in shuro doi maa shura do ye shuran doi ding in shalyee toi maa shakka tou, in shakko ye kan goglai maa shakka ye kan goglai ding in ularu in nyom gappai, in nyam buk gumi maa nyamma buk guni in der dooi mam ularu man shar falang, ma maa shamma todang man weru man sharu mor, ma dulagno kau morin gokal ye man deren ta talaugi man uleru man sharu aram ula maa shann arum, man petton tati k m. v ye ta talangi shigi maa kpishshina, maa kpishshina maa kpishshina man ularu man shar doo man denan to kuui, ma maa deran dooi ti kwi me ularu man shar anjaa man yuun man shar man shar shuka shiuli brooi iribi man yuum ti tai, illa maa yuulan ti ten man nawi, anjaa te yaara ta, anjaa maa yaarom man tokkan shaari maa tokkan shaari luejina dooi maa la maa la kpishshina ta shigi man shar ar gappai man ukkan ma maa ukkan gappai man lummo kwi, ma maa lumma kwi man ulejina niru, niru, niru, niru maa nina to ka toom ma uliila po fullo shik ar jaai ye ma fullo shigi man shaaro doo shigi gappai ma la nina man shar fullo shik ar jaa re. Man ukkuu ti kwi man middaa shigi shayi man lummo foki, ma ke lumma foki in niru man ninara teere niya ra man ɗuri, le le ma ta yani ye do ya le kun viye rom, ma ta yani ye gappa ye kan viyerom. To na sheero ye ma ta yani ye kan viyero ma ma shann ar jaai man fullo shigi ma maa fullo shigi man shaaro doo shigi man maan deeli jaain nin jaai maa nina man ularu man shar ar gappa birang man nyammi ka ye ɓo ne tekan ka po toomi ma maa nyama man li li gappai ma ta yuun mar ti kwim, ma ta yuun anjaa ti kwim ma ta yuun shukar shili iribi ti kulim ma maa yuula teere maa minara man waru man ma uliila dur jaai ma liya ti ti jele ulon gappain ninu man li ti jele ulou ma mai ulanna ma ta ya viyei dokro ma maa ulannai ya viyau ma ta gashshira anshindau yen nyitti kan yen gbidinai man ula gashshun tumatur ma maa gashshina tumatur man ulamu man ula nyakkina ma maa nyakka shigi man gashshuru mori, mor dulagno kan morin gakodi man ularin man ula sharu an jaa kan. Shuka shili iribi man ularu man ula deron ta dallmai ta mori, mori maa koshshina, man shar nyakkan amshindau te man deron maa kpishshina ta shigi man shar anjaa man yuyyan ti kwi niru, niru, niru maa nina man ɗuri ma maa dura ma mai ulannai shani, ta ye kan viyera, maa gbana ko shulak gappa in gbanko shula jaa in ukkan ken ti kwi, ɗuula ko viyei in deren ken ti kwi in shorko yodong in liin ken ti kwi ya le te ule shaari ke ta shani ka kira ulanim ke ta shaanii ka yodank ke maa uliila shanni terei ye kan viyero. To ye ɓo ne yuwa ka po toomi, teere uliila ado ulilla yuun man ding ulee po yuun man ti kuli ti deeti teere do duluan viyei ti kulim do manni uleim maa ulanna ta gbankei gbanii uuila yani ken in gbanko ken sha te ƙoƙo mun ti liin gappa ti goji.